וואס א פלאכע מעסטער ווערט גענוצט פאר. ס'איז מער גענוצט אויף צו אנצייכענען אדער אויף פאפיר אדער אויב מ'ש- נייט אויף סחורה וואו מ'זאל שניידן אדער וואו- אויב מ'וואל מאכן שטריכן ס'זאל אויסקומען גראד קען מען עס נוצן צו שרייבן ביי די זייט פון עס.